Ntako saa, taka saa na´anu ka joo na´anu saa yuka, taka ja ka ku simi chi casi color meku ka kuuti, taka kaku ixi, ixi kui ku´unami kantati kiti yuka ntaka ka ku kuiku chi nomu kiti yua, ntaka jao kaku in yochi kitiun ntuati nu tachi te kua koofi, taka xiiña, choko, tabei tikaa, tasuu, ntaka este taka yuko, teka tiñumi, ntaka ja ka ku sujun nami suma kitiun kajikati, ntaka ja taku kuiku ujon na ka jini in chaka kajiniti nu ntute, ntakaa, ntaka cha kitiun chi ka jooti, ja ka jooti ya´a.